Riidi um hää päiv, tüünädäli viimäne päiv. Joba saagi tüünätäl otsa ja nakkas pääle nädälivaihtus. Riidi um torrõ päiv, esiqeränis riidiõdak viil, sis umgi joba nädälivaihtus